لو عندي أسبوع فاضي أول يومين أحس بنام وأرتاح، بعدين بطلع رحلة خفيفة للجبل أو البحر أغير جو، آخر الأيام ممكن أزور الأهل والأصدقاء وأقضي وقت مع نفسي أقرأ كتاب أو أتابع فيلم.